ااا أنا البلاصه إلي نسكن فيها في شهر أوت جويليا و أوت ، جويليا و أوت و سبتمبر هاذم بسخان برشا و بردين عندي في جونڤي و ديسا نوفمبير و ديسامبر و جانڤي و ااا عندك ال ااا الخريف فيهاااااا سبتمبر.